Lesdi Australia kam ɗo mari fijoji feere feere, bana bici barbicues, bana fijoji, fijoji ɗi koyɗe ɗi yaasi, yaasi wuro, bana fijo hite ngu ngu ndungu hessu.